Yeah drum a get different different sign especially when ley person who will be beating it when ley really know how to beat it ley get a ley can fit ley can beat ley sign like a will be signing like base and then sometime ley change ley sign like la sharp sign will come under it a will na be too a will na have la plenty base under it a will na have la <hesitation> sharp sign too much so just like when music playing just how a sound can be so sometime when people cope really know how to beat it you see la ley give it different different sign like soprano base like I na know really know hoe to call ly names neh different sign of a kind.